أكيد بختار الاحتفاظ باسمي الحالي، تغييره، بحيث ممكن يؤدي إني أفقد اتصال بنفسي، كل الذكريات اللي ارتبطت بهذا الاسم معايا، وكمان رح يكون كأني انولدت من جديد، حياة جديدة باسم جديد، وفوج هذا كله يعني أهلي اختاروا لي هذا الاسم، فأكيد أنا أحب اسمي وما بغيره، وهو أكيد كمان مميز لعيلتي لصاحباتي وكل الناس إللي اتعامل معاهم. <noise>